Mungkin kalau tradisi adat yo, mungkin dari segi adat pernikahan nyo lah kalau sayo tengok kalau dari jambi sendiri, kalau sayo lihat dan sayo pernah ikut dulu kan yo dio tu pake melayu, adat melayu jadi acaro nyo tu memang biaosonyo tu pake ninik mamak, nah itu yang jadi ciri khas yo tu kan biaso nyo tu pakai cara berbalas pantun, segalo macam sebelum <hesitation> nikah kan sebelum acara nikahan tu besambung pantun dulu ninik mamak dulu segalo macam nah itu salah satu adat yang menarik lah buat sayo itu adat-adat melayu di jambi ado, di palembang ado, kareno satu melayu kan nah jugo yang unik dak kalah unik jugo tu daerah sumatera utara, orang-orang batak kan nah itu adat yang sayo sering ikut dulu yang sayo sering datang acara-acara nyo tu ado dio tu acara dio apo duit-duit tu sambung panjang berapo meter jadi dio tu bejoget dio kan sambal bawa duit tuh, duit panjang niantu di keliling penganten nah tu. Tradisi nyo unik lah menurut sayo kan, unik nah mungkin kalo ke suamtera barat, ado jugo unik biaso nyo ni ado kim main kim, kim ini kalo orang-orang padang orang minang tu kek main game, jadi tu dio joget tu kito ni sambal nengok angka, yo kan agek ado orang atau panitia yang baco kan angka tu, missal nyo ado sepuluh angka missal no kito dibagi beberapo kertas tu beda-beda tu angko satu sampai limo puluh sedangkan ngko yang di baco tu satu sampai sepuluh, jadi kito bejoget lah terus sambal dengar-dengar kan musik, musik berenti dengar-dengar ini yang angko ni, o ado angko kito keluar nomor sepuluh yo kito maju dapat hadiah, itu tradisi yang unik nian dan seru itu dari sumatera barat, yo kalo di luar sumatera daerah jawa lah, jawa yo umum lah kan seperti yang kito tengok, adat-adat nyo gitu-gitu menurut sayo kareno sayo lebih di sumatera yo lebih sering adat-adat sumatera jadi sayo lebih sering dan kenal daerah sumatera, o iyo dulu sayo pernah ikut cara keluarga di jakarta jugo, itu yang pake ondel-ondel, itu betawi nah pencak silat, ado yang namo nyo apo tu <hesitation> kek bukan kek bepantun jugo. mereka tu dari betawi tu, silat mereka terus ado ondel-ondel, seru lah yo banyak berbagai macam daerah dan adat di indonesia ni yang memang masih sayo minim pengetahuan, minim pengetahuan sayo tau cuma sayo belum pernah ikut ecaro langsung, melihat nyo kan, kalo langsung terlibat mungkin, iyo cuma sekilas-sekilas bae kalau sayo tengok gitu kan adat-adat nikahannyo mungkin itu yang sayo tau.